Nyowe nkakurira omu maka ga, omu Rurukiga rurungi ni- aga- agatareebaasa, abaziire bangye baka batakaayebaasa so n'omukushoma kwangye nashwa nk'owarabanamu ninga nk'owabonamu ebizibu konka kunaabiire ndyaho omurundi gumwe, nka naahika mu- mukibiina kyakashatu eya- eya secondary naabona omunyabuzare yaayehayo kunshashurira fees ningashi kunshashurira ebishare by'ishomero, akabishashura byona okuhisa obu naamazire kwega na university ekyo n’ekintu ekintakatwarira eryo, ekyo n’ekintu ky'omuhendo ahabw'okuba kikahindura amagara gangye <hesitation> na naaha ahindi, ninteekateeka n'okugira ngu nkabaasa kubona obuheereza bw’okushoma n’okuza omwishomero nkega nka- nk’abandi.